أول خطوة لازم تطفي الكهربا عشان تتجنب أي صدمة كهربائية بعدين تفك المصباح القديم ب- بحذر من من الفتحات، تاأد من إنك ماسك المصباح من القاع ومن زجاج عشان ما ينكسر، بعد ما تشيل المصباح القديم تاخذ المصباح الجديد تثبته بمكانه بنفس الطريقة، وأخيراً شغل الكهربا وتتأكد من المصباح يعمل.